Mokͻ bea fofor a minnyi hͻ a, ama meenya anyɛnkofo nye hͻn edzi nkitaho no, mobͻkͻ asͻr, mobͻhwehwɛ asͻr dze moho ahyɛ mu dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a mebenya anyɛnkofo. Asͻr no so medze moho hyɛ mu a memma ͻnnso hͻ ara. Medze moho bɛhyɛ adwontofo kuw na adze mu, ama meetu enya anyɛnkofo a menye hͻn bɛnantsew nye hͻn edzi nkitaho. Mbabun hͻn kuw a ͻwͻ hͻ biara so medze moho bɛhyɛ mu ama meenya anyɛnkofo nye hͻn edzi nkitaho.